Alhamdullai kedadamazhigila ma sarta ghubargara inn ghubargann zir ba hidikina tou tapannaya kushava din zarhamdiya, tou dadara inkird nin ngwasahana tou kimd vak babara kim minga, zarna usadara ar minga tou kuma thaba tapamdanaya larku keshava mata takamdi sai dai ko kimdagala tudula kai zarhaya menin tsum hadahada ghiratira ufara awaramud sai dai mamung dadakw picagha yamda kim dzav tivakaya udanna kim mulgaru kezirabamda tou ma laukta kwanin kimba ghabargina thaba tou damakarant damakarant nuda awarama mud ka dagaw kud thaba damakarantin, kim dagata ma dighit dama makaranta pramarena dole zir digiti tsagak nuda agha si devakai dama nineha, mamung negwasaha ma thala li nza bagara bag kema karantin thaba dole arfak fiz tidula taki kai ɓagamɓag digi kemakarantin zarha dughaga kimdin kudamdal bandkwan nimd yuda ɓagana mam nagana ɓagam ɓag digiya ufara awaram li mathal, artag kurtag thab nusi mandza tapighna tapig ke ɓakwan kidigita tou mahala kwaha agha ba dagal. Da viguda kim maya dagal da gwayavi agha ba ndzigan ba kincha balle ma mamung zarh palla, bou, inkir na ivgyaruna. Thaba am nzigana tou dunina badzal ndakwan dunina parawrawa ndzar maya gwayava zarha lugyadi ku ar guiva sai dai ndza pillakdi piu nuda, tou zarh ndzar ndaya ndayan ba kirpa sartana, tou asigi ba ndakwan dama zamaniyin ndakwanin wan digit nidiginiya, manza tagakagtag nusa mathal kidigit takia ɓagbi kidigit nda kwah amaniya, agha kisanta, tou ma babagh wattaka takia ɓagbi kidiglit ndikwaha ga agha kisanta, ko ba usadagha wattakatakia ɓagbi kidigit ndikwaha warama agha kisanta, ming zir kyelma yigaha thaba tou dole thaba kai dughun tsum digina warama magha ɓa digit ghwada dole mung dadakwa tagaktag taki bagbi kidigit ndakwahan dole agha kisant thab, viyav ne baba kwidga, tou ma vigha vig kebaba kwidga sarta kutir katirghna agha dagawa ɓagar zir thadiga, a bargar zir shaka tou fakfig dattula thab nin baba kwdgahin thab bag ndikwaha ɓag ndikwaha waramana, ma sighasig makarant agha bagar bankwanha kababagh mbatak agha ɓagwa ba kiskai awarama ma ussi dehinkal kena agha ɓagar ɓag keyaruwa ama kiskigh, amma madadakwa ussin me nin nehinkalanin ya, mung wa agha ɓagarbakin agha maya ɓagana ivgyaruwi, tou kigh thaba mavilakag vil damazhigil ke tuna ni thaba agha nighgana agha nigh gana bi kai. Ussin tsum duda ndzigan nusi na kai duda ndzigan bi nussini gashi in ɓagar ba thir ba kullum ivgyamd ndakwani in me ɓaganayo agha tagana thab nin maghirgh tsaktsig tha ghiragh takia kwani nintsum digina maramung ama ma thighvit thig tussin kwan maraw thaba tou fakfig datdula fikum datdul vak yaruwa, gthirava ndakwi da cinu kimtakiragha kigh nda kwi agha da cina kimtakiran thab, nin ndzigan ma duni ban dkwaha. Mamung zir zaradughaha ru thaba li mar naya kebaradigit kedadahatir arde babahatirya, tou agh tagtirtag agha me ɓagar kwah kebabaghya ufar awaramung, gaha yiwu, ca dala diga zara dughah amung kina, tou dagal da ghuda dakar ma tighal kwana mandi ndziga ma kauyin kwana, dagal da ghudada kar ma tighala, hadau nedughaha digadig dama thuɓa, ihkird, ufad, ma daghaha thala, tou am dagal dama tigha am ghuda dakararu sarta ghuda dakara. Ma vilakur vilg nuda kehutuwan makarantin ba sarta ghubargaru kena badum zir thirin thaya, thaya thaya thay keyaruna agha ɓagtri bəg keyaruna har dat sarti da wurvant sarta kwan am da dagaw nuram na, tou a bandkwaha, tou ma babahai ma ussi desawari kuma ahh zirara ɓagbi ndkwah biya, dalbi da mits biya am babagha agha me dagali ɓagna ɓag ndi kwaha. Babagha agha ɓagnan thaba bandikwahina thaba nin na yanayi uda sagala ba wurwaha, tou ɓagav bandkwah ne ndzigan ma duni ufar amad, sarta kalanza war maɓa digit guwad zir ma thalna, ba wai kegh dadazir arde dadazir wa ndaya zirba, sai thighra wakya ghah wa ndaya zarna, tou duli tagana nethighra wakyagha taki kai bagambi ndkwah zarh ya ufara awaram thighra wakyagh thab, tou amma ndakwanina tou maba taggha tag taki ɓagai ndikwah kizziri, kaba mdra dada vak dadana arde baban kizra ka sagal san ushav ke babahar dedadah, tou thaya thayan bi wan bi ghawd waha, tou band kwanin agha naganin keziraghen thaɓa, udan ndakwi nagan thab kezran band kwaha, mar maraw ziran thab bandi kwaha thab ken yaniya ndzigan thab bandkwah nin ndzigan tou mahalakwaha kaba gha ndziguna agha ba ndzigana, zarha dalna ardzahav tuwakyagha, kyawar ma zarhna arme ɓa ushavanna, ba kullum zarh ar sagaw davigatira, kiyawar ndighubargand kiskimdna, tapatdinai ke tagwa vigh dezarivi, adaba arsagaw da vigamda zarhna kima a ghubara ndikwah nimd bandkwah zarhen ar saha sagaw san sa ɓadir, magha ba me nin tsa zirudiga. Magha ba me ɓa ushavga, arna hak bankwah zarh, ba thirghra wakyaghamd kimna ghubara ndikwaha dekimd ndakwi, ton arba nakind naga bad naga nin thirgha wakyaghahandad ku ba biuga ku bilkimd bad pilg nuda kimba dagawma mung ziri ɓa yida, kim tagana takia dadakwa ɓa yidi tsum tou digina amma magha cingan kelbigudna ghudagh ba righa-ra ghana ku bau ba vilak vilg nuda ken kidigit tou ma billakit pilg thighra wakyaghna hudagh ndakwi ba ragha-raghan amma magha yidna tou am ladah dadak ulan maya ɓa cina ɓillgudi tsumku ba tsatsa tsafe tsum ghupada ghunjana mud tou mahala kwaha magha neghgan kezrabaghi ɓa digit ghwadan thaba agha tagar tag taki ɓagbi ndikwaha waramung agha figan ko baman ma zarhina nighivaka bamang sarta ghidikina hala zirina ku bama zarhin ma tou dole ifigan kezir bandin tudula kuma ndikwahin tsum ma kiyama ɓaga ndkwaha, ko ba hada ghira zarha thalna tou dole tagav takia hadahada ghira zarha li mathal ndkwa ufar amud tou ndkwaha yanayi an aghubargi kima cigit nimd kwan kwana tou har sasama kwan kesartana dama manza ba zari ghubarga cigigha, ku agha nal kemalud ndakwani tou dole ba zari nin na yaniyan anndziga nagha mewa takia ndkwahan kiskigh. Kiskigh takia agha ɓa digit ghwad ndkwahana maya udd nda kwi agha figan dat dula balle ghiragha thaba wagha me ɓadigit marwya, bandkwah yanayi ann an ndzigan ma duni tou mahalakwaha ma ɓaga ɓag sarta ɓadiraru, amm ɓadira am ɓadira ma ziri mung sawari maghrana arimgha ba tuh tuh, th umdra dasan da hineha tou ma dagha da hineha mbatak mung zir bilga kukuwa mamang zir digiditi bagna bagnina tou dole das zir da hineh vakenn kebabana, ma mang zir shakya a barabiya tou tagana baban takia dig barda barga kwah dughar bagabag tou mbataka ɓa gaɓag sartan ann an da fashaka bi mbiya kara kezarh ma dalin dalarbi dagal daman damakaranti ma dalari davakavaki ar dagalni tirya tou dole agha dagawa agha ɓagna kwahina balle mamung nusadahagha agha dagawa mamung nusadaghi me nedugh va kanima, agha dagaw agha bararnt kezir yadigitaha, ko ba zir tha digina, ko ba zir ɓilgin kusadagha ku ba mbiya karin kusadaghna, maba zini mung shawari maghiran ma, maba hadahada ghir kengwa sah, tou mai zira kwaha me zira kwahi me nuda ɓa ɓa fa ghala ma zarh hinehi. Bandkwah ni ndzigana ka da dagala kendzigan kalkakal ar ghubara ndkwahci zarha awai zarh iviga ya mena meni hadahada ghira. A awaramad thaba mung wan thab sagal bad hadga ghirudah mamala, ma hada hada ghirudah mamalna, tou zirh ndakwi arghubara ndkwaha thaba hadahada ghiratir thab kezarh tha bankwah thab, tou mahala kwaha ba dadahineh ndakwi cina bamtakira ma yanayi ya ndziganaru thab ma mai nushava mai nin kwarkwara matataka zarhnaya ba dadin mtakin mirvid mahudana, mamung nidigit ma cankur lang sa. sama hineh ba kalkakakal tou mahalakwah thaba ba ndzigana ba ndzigan nada mung wan kezarha kyawar ma thali mang zarh ba dekna tou zarh thaba ardzigana arɓadiratira baz zaradughaha baz zara ghwalvaha mamunga, tou mung wan thaba aa kiyam maya ndziga ma ghwalvahga, ndzahyama ndzahig davamiyama, ghwalvah ndakwi davatira, mang wan kana zarhin kuma ar tagana takia ndzah yama ndzahig davamiyama ufara waramitar, thab, tou kegh thab magha ndzigan ma zaradughaharu thaba ma vilakag vilg dadamazhigil ken yanayi an adzigan mung nin nedigit maghiragha hidikinan thaba, tou mahalakwa agha tagtirtag kezarharuna agha fitir fig dama dul kezarhin kama agha tagtir tag ke yaniyi ann adzigana, ghirava miyam ndakwi ɓagyam ɓag ndkwa ha waramung kitir agha tagtir tag.